<hesitation> neꞌg or lëꞌ man c̲h̲eꞌn c̲h̲ixkwaꞌ diꞌt xipc̲h̲aꞌs nak or lëꞌ man lad lad xgu xiduꞌ, guꞌn c̲h̲eꞌn nak kon, lëꞌ man dzekna zak dzekna inaꞌs tib kwalkier man par gow man ya sea naku nguxgeg o naku man las, man xc̲h̲oꞌbnis, xka mod dzekna lëꞌ man c̲h̲ak xnaꞌs guꞌn c̲h̲ow.